والله الحقيقا إني مانيش من هواة إنا باش نطلع للمريخ, ولا باش إن- ولا نلوش إني باش نكون نطلع مرا للمريخ, ما <hesitation> مصادفتش حتى في مخي والكل, لذاً لا, منخممش في هالرحلة أصلاً بحد ذاته, حتى كان باش تستغرق عام, حتى كان تستغرق جمعا ولا نهارين, لا, وبطبيعا خاطر <hesitation> عام مثلاً, نتصور خاطر مننجمش معناها نرجع وتحب العام مشا مجي لذاً ياسر ياسر مدة ومننجمش.